Disa nga keqkuptimet ma t'zakonshme për macat jon se macat janë t'vetmume, gjithmonë bijnë n'kom t'veta, janë t'lehta me i majtë, tomli osht i mirë për to, janë kafshë nate, edhe se macat sjellin fat t'keq, ku n'fakt në shumë kultura tjera macat janë simbol i fatit t'mirë.